Ke akpa ifed ifed mma ndemede idap k'usen ubọk nyekod ndita mi ntod nwan mmi kpukpne mmo ada hada nnyin ibọñ atam, ima iboñ akam ima, mmọ mme menyene se esinamde usen ubọk, nnyin menyene menyene mme mkpọ mmọ esinamde usen ubọk, mmo ama anam ama, mmọ ebeñe idem adia mkpo, ebenege idem edaha ufọk ñwed, anwan nni ọmọ mi udia ami nyuñ ndia ndaha ufọk ñmed ke mkpọ nte one one ke mkpọ nte kied ama akamia ebe ami mmọñ nyọñ ndi mma nyọñ ndi ndisim ufọk, mmọñ ndaha nka inrañ kese nte inwañ etiede, mmoñ ntie k'inwañ oro, mkpọ nte siak mma siak nsinyọñde ke mkpọ nte etiede odo mmọñ ntie k'inwañ mkpọ nte nkanika ltieo amia, ami nyọñ ndi. Mma nyọñ ndi ke mma ndia mkpọ mbubney mfiak nnyin ifiak nkod mmọ kpukoru mmo emọñ nnyin ibọñ akam, nnyin ima ibọñ akam ima nnyin iduk inana idi idap siak Abasi edi akpak kpukpru mkpo se anade ete owu ama ke kpukpru uwem k'inọñ emi emọñ edi kpakpru mmọ eka atie nna esie ekenana edi idap se nsinamde k'usen edi oro.